e gite nigo dwa kilan gite mako ta ta to kaas kogo ite, ko jam nogo ite, ko naftir kogo hanset usam mander nyebure.